اكيد اي شيء له مزايا وله عيوب الشهرة كذلك فيها مزاياها ولها عيوبها اكيد المزايا التأثير الايجابي انه الناس تكون عرفاك انه يكون لك بصمة في حياة ناس كثيرة وانه تكون معروف العيوب انه بتفقد الخصوصية مش بيبقى عندك اي خصوصية كله عايز يدخل في حياتك ويعرف ايه الجديد